Haya, basi kama hivyo mwanangu, nina mwanangu wa kivyee <hesitation> kapataaa mchumba noenda kutegulwa kama wenda kutegulwa kwanza <hesitation> u- uanze kumanya mapishi ya nyumbani kio holodolo uite utegulwe ukaolewe huko ukabuha huko kaya, watukanwa ko mami yako kakifundisha mapishi huya kaya <hesitation> u- ukafundishwa kwambiwa <hesitation> kwanza umanye kwambika ukabinda uukate miindaho hese akevaha hatahoketa <hesitation> ta- tamweye takuta mweiye, basi kama ni barua iyetwe kama ni ugeni uyetwe upate kutegulwa we tate nawe umeenda kuhonda mvyee kama <hesitation> unakachokacho nyingi huko chongoyi tate uzipunguze use kugataja taumwe maana kuhonda mwana kwa watu uishi na mwanangu hawatu, ulinde heshima yako na heshima yetu kutokana na wewe mwana wa kigosi na wewe wa kivyee pia ulinde heshima yako maana mgosi kumkunda mwenye, utese kwenda kutukanwa kwa sababu heshima ni kintu cha bora kabisa, kama ni kitu cha bora ukalinde heshima yakwe na we nawe ulinde heshima yako tiipate kuendesha Maisha yetu maana cheka wa chedi cha manyua ntako kama cha manyua ntako ukabohe nkae vitana use kuleta tabia mbovu ya kuyeta maneno maneno wantu wakeza kukosana tikagombana wakwa mgosi na wa kwamvyee tikabinda aho mie tenda aho tigosoe hiyo ndoa Kapea keza kama hivyo kata muona wewe, ukubakiane naye si kumjibu hovyohovyo umjibu maneno matana, upate <hesitation> ku- ndoa yako kabwa huku ndoa pia nako huku yeye usipojibu ng'amia tu vya jeuri wale wa wifi zako, wala maana kwa wa hanu wangu huko uitako nie kwenda huko kula <hesitation> huko uitako nie kwenu na huyu mweza huko mwezi wetu pango ne kwao, kwa hiyo kusekwenda kuwa na tabia mbaya ya kujibu maneno mabovu, ndoa idumu maana kama ndoa enda idumu mwika ndoa ni wewe <hesitation> u- ukawa na maneno matana, ukawa na heshima na mami yako vyaa ne imani yako, ukawa na heshima nekekiako vyaa. ne tati yako, kwa hiyo ndoa yakundwa kudumu kwa heshima ntana nkio heshima chafu ukamwigwa <hesitation> mayo nkaza athumani <hesitation> tamuogolwa hamweya mwana nimjawi sana mbwayi <hesitation> kaikumba hivyo <hesitation> huyo mumewe da aisha ni mjeuri huyo mwana hata nkudama umwambie embu inama ugoo <hesitation> hatuka ishi hivyo kwa hiyo kakawe na tabia ntana we nawe ukamuda mwanangu hawa watu wakawe na tabia ntaa mwasekukosana tene aho <hesitation> wana wose ni wamwe wewe yangwe na we nanyiangu, nawe naye huko kwenu ni ya kwenu ni kwao huyo mwanangu mimi na huyo nawe mwana wa mwezi wangu na wewe huko kwenu ne kwenu kwangu mimi ne aho haya kibinga noano <laughs> Kiheza <laughs> haya wanangu ke kubaliana ka nkimeoza kaye, kisema kaye hu shughuli yawia tikubaliana kimeozesha kaya nawe tamkie salamu tate na mma heshima ni kuheshimiana we umuheshimu mumeo nawe nao umuheshimu mkaziyo kwa sababu heshima ni kosekose kwa mvyee na kwa mgosi kwa hiyo tabia mbovu mkazie mwenye mavigaviga yakwe akeake mwenye jeuri abade lahanu mwesejeuri kama hivyo kusikuendelea na tabia mbovu twatamka heshimu sana mvyae <hesitation> mve- lee familia nanyi sasa nasi mtivyee maana siye timevyaa nyinyi nanyi mvyae mjukuu Maisha yaendelee, hakuna kwenda kusema mbovu au ukamjibu mbovu au ukasema <hesitation> kwani mie huko kwetu nkikoma au <hesitation> kwani ukanibada hivi wafikiri nata kungojwa hivi nda nkadodoe hiyo tabia nkaifaa na nkio ntana kwe nyumba yako mntu akatunzwe nyumba yakwe aishi salama salimini <hesitation> a- a- a- aishi <hesitation> na- na wanawe avyee vizukuu vizukuu nao wavyae wantu wajukuu <hesitation> wa- waendeleze Maisha siye weziwenu pia tizizimiza humwo mwezenu mbazetu nanyi mkazizima zani <hesitation> mwe- mweishi na nyumba zenu huko nyumbani kwenu sababu hata sisi tivumiliane matatizenu tumeatishi mpaka hivi sasa tihanga <hesitation> kama hivyo Haya <hesitation> Maisha yetu sasa <hesitation> hivi iyoo Maisha yetu hivi sasa <laughs> ni magumu, Maisha yetu ni magumu kisipo angalia waengia mu hatia kama we mvyee wenda <hesitation> u- u- uguke mzi, kama we mgosi wenda uingie mubave ubave vintuhu vya watu, ukaba vintu vya watu wa guuka wagukamze na we na sisi nasi <hesitation> waaa binadamu watuhu kama ukagosowa mavigaviga mwe mwamzi wenu we pia waguuka mvi waenda kukaa kusemwa mbweyi nkio yenu, kwa hiyo tijiangalie sana sisi binadamu tusikugosowe tabia kama hiyo, wavyee mpaka wagosi mpaka wana wetu mpaka wezukuu pia wawe na tabia ntana tikafanya mchezo sasa badaya ya kuvuka mzi wakese kuishi mwa mzi wako kutokana na tabia mbovu, kwa hiyo tujitahidi tijilinde tiyena tekakama kina wezukuu wetu tiwakanye wakigosi mpaka wakivyee wana wetu wakigosi mpaka wa kivyee tusikugosowa hizo tabia waachane nazo maana hizo tabia chafu kwenda shimbo nkuishi mwa mzi wetu hunu hakiyu, lakini akagosowa tabia ntana basi enda waishi wowose hada ukaita utakuya tu watakugosowa ndima kabinda wawauye na mzima wenu waanza kuogosa akini ukagosowa mabaya kudaha kweza lazima ubanebane wefise ukakaa uamue kati ya nikodaka niona Nenda kaseme Fulani kimuona, kwa hiyo hivisa fisa kufisafisa kakutana <hesitation> u- u- uekae viatana mwe mzi ugosowe shughuli zako, ukagosowa shuguli zako nende ho, we jinafasi <hesitation> mwe- mwe mzi <hesitation> ku- kuna tabu na mtu kama kuna tabu na mtu basi Maisha yaendelea, kuhauka na kuita kushughuli nkutuhu ni kawaida na kuwiya kwa mzi wenu pia nako ni kawaida, kama kakuna tabu basi waendelea na shughuli zako za mwemsi au za kula <hesitation> wa- mzi huno kaeta mzi mtuhu kwenda kugosowa shughuli zako, kaenda kuosha uso wenzako wauya kaya, wenzako wagosa wazee wako <hesitation> mwe- huku kaya, baba zako, oho zako, tati zako, nani zako ngazi twatumabazi mamii zako mkuu za kuwavuyia akini kama kubananga kudaha kuhuwiya mwe mzi lazima uogohe, sasa tijilinde sana wana <hesitation> wetuuu vyazukuu naa- na vilembwe vyetu vyose tuvilinde mwe msi <hesitation>